Ok, ama animal vari to ive to babaiton kares akah rer sih, to nat no sih a buok, pa'eh e keh. Meah novan i vegen pasi vahutet vovoan ine keh. E keh sih peh, mameh tem, ear or tih bear goroh rer goroh ror 'ir to hara ragah rer sih. O animal veh ir to hara rakah rer mameh tem bi ki pah ep. E keh sih, po tem ear to goroh ror sih, mah tem ear to goroh ror, ki ir, ir nes harah rer sih antoen bi ep pet er pa tah ahat. Ive ear he o ti ear to hik ta antoen ep a ror. Ear pah mah tem ear pasi goroh ror, i sike, ir ta e pep rer sih a tah ear to hikta antoen ep a ror. Po tem a tah hat to noh no mah, ir kor te ep rer sih ear ahik, ear o ti veh. Po, bi ir pet sih or animal, ir to hara vovoan rer sih bea rikrik sekeh gor, ir to ir to harah vovoan rer sih kipah nes peok rer sih. Peok man rer bihain po ear o tih kear pah harah man sih, "hi, a garan e keh to, keh to peok non suk e, suk a rikrik veh to mana iu gor nonoman." Ki pah vatoe pet inon po novan. Bi sike te menon a ponis veh, novan pasi ong rer, ong rer. Mameh tem, bea, mameh novan sih bea ti iu met non'ir to ong vare vovoan rer sih bea ti to iu met non. Bihain po ka ti pah sue, "eh, man karan a ti bo to iu met non." Bihain po a tavon pah nat man. ki pah nat a manih bah ti to met a novan karan to ong u non. Sue vanat tu non bah ti to iu met non.